Ehe, afaky alamigny tsara fotoagna e, manjary zaho mamaky boky e, reradreraka zaho mamaky boky de mihomankagnigny zaho, de avakeo magnagno sport o, de malamalaka aigny edy môkany e, magnagno karaha anje.